Ny fakan-tsary nomerika dia ny fangalana sary izay amin'ny alalan'ny teknolojia na hoe téléphone io na appareil photo izay mangala endrikinao mitôvy ary tsy misy ny hafa fa tonga defa hoe anao marigny ny azon'io.